<noise> íɖìàyìlɛ ɖiì ikujɔ̀à le kɔ ùŋonì. ù ɖi ìsáfuebí màa no bu úwù wèe. kaɖi íɖìàyìlɛ nyòo wɛ à nàáa fè ugaɖèé nìnɛ lèe. kayi íɖìàyìlɛ̀ nyòo wɛ ɔku wèe màa ɔwɔ ɖòo góò, à nàáa zo go éyìlè lèe kàɖi íɖí àyìlɛ̀ nyòowɛ ikle wèe nòdo nàáa nyo ìnùkpowɛ ánɔ̀gbè lèeè nì lɔ ɖí ni ùúnyi ani ɔlilɛ iku wèe màa lèe à nàáa go ka à tu íɖìàyìlɛ ù ɖi ènì àámi èle plémú ùwà. úni kínì nàáa kɔ ekpelíwɛ à nàáa ɖè iku búá sònìà mòɖèé mòɖèé ákà, buga buga ákà káɖi ni ítɛ kòkòòkòò ábua àŋlɔùŋò, ìnàkpɔ̀ ɔ̀ku si ányia àŋlɔùŋò, ùŋò èzè kaɖi íɖìayì lɛ̀ zìiwɛ mò bàáa zè ánɔ̀ nɔ ɖɛ́ɛ màa ɔwɔ náka nàáa ya ɖɛ́ɛ, ò, éyi ɛɖíi. úni kayi àtà yìlɛ̀ íɖì àlɔ kɔ fía ni ée ɖàá nyamà íɖì, à ɖa wɔ ánɔ̀gbè, ɖòó ko íɖì <noise> à ɖa ni ìnàgúgú. à nàáa mi fè ɔ̀kle wèeè ígbɔ ɔnɔ tíbí le bàáa nɔ kɔ bú nì nyòowɛ̀ ya, àá trɛ́ɛ̀ kànyàkànyà búá fò ɖuɖu, à nàá nyraàùŋò ká. úni úni nà wanìà anini nà nyó mò àfɛ bua. súù ùmla íɖìàyì lɛ̀ tòo kɔ ògòèbi íɖìàyìlɛ̀ una kpla ùŋò fènìà ɔku wèe màaké é né flilɔ ɔku maké éné flilɔ ni éè nì nàkpɔ̀ nàáa si kayi, íɖì àyìlɛ̀ súù à nàáa dò aɖub.